नया मनैके नई बात सिखान जनैया आदमीसे लिखो भओ एक दस्तावेज पाठ्यपुस्तक होत हए । जौनके कोइ एक देश अपन भौगोलिक अवस्था देखके समय देखके कैसो किसिम को पाठ्यक्रम जरुरी हए बहे अनुसार कक्षा अनुसार के पाठ्यपुस्तक राज्य से छपाएके विद्यालय मे लागू करत हयं । और विधाकी पुस्तक अपन अपन आबस्यकता अनुसार स्वस्थ्य के ताहिं, खेलकुद के ताहिं, बिज्ञान के ताही सामान्य ग्यानके ताहिं, आइटी के ताहिं, कृषि के ताहिं, पशु पन्क्षिके ताहिं, बनजंगल्के ताहिं, जडिबुटी के ताहिं, आयुर्वेद के ताहिं, राजनितिके ताहिं पाठ्यपुस्तक काम लगात हयं।